Nanna isitiloo utilisee, ntelu a lekooli i ka ankiroo i ka wo le, ankiriyee i ka wo le fenke, i ka kalaa bula a kono i ye a, a, safeeroo ka a la donku. isitiloo woo isitiloo, ili foo saawaari ko ankiroo le be a kono, wo ankiroo fanaŋ ka funtinaŋ kalaa daa la komiŋ folonto nŋa esipilikee i ye ňaamiŋ to. Se tuni ameliyoorasiyoŋ des piliimu.